افضل الفضاء لانه يمثل لغزا كبيرا وافقا لا نهاية له للاستكشاف. الفضاء يحفز الفضول ويمنح شعورا بالرهبة امام اتساع الكون وامكانيات المستقبل، بينما المحيط جميل وعميق الا ان الفضاء يحمل غموضا اكبر وامكانيات علمية لاستكشاف كواكب ونجوم جديدة.